<hesitation> ndo ngejifunia sana kwete ngete ukora na wandu fo hana uongo wandu hana ishokoshana na wandu foo kwete sanasana kuliko ngetehongwa na wandu au nishirikiane na hongo ngetisha.